S'ël tapis al e pa trop gros pöle pruvé a bütelu anche ën la lavatris, së ënvece ël tapis al e trop gros deve ëntant capì chë macia ch'a ie e cuindi deve ca ën baze a la macia ch'a ie deve duvré ël savun o la conegrina o dë candeggina, deve tampuné bin ëndua ch'a ie la macia cun d'acua cauda e fertelu pian pian finché la macia a va vìa